ସୁନାରଂଗ ଅମୁଖୁ ସୌବା ଧନ୍ଯା ଏବଂ ସଫଲାଦା ପ୍ରତିକ ଭାଵର ଜାଡୀତ କରେଂ। ଯହୀ ରଂଗ ଅମୁଖୁ ସୁଝ୍ଯ ପ୍ରକାସ ଧନ୍ଯା ଏବଂ ଭାଗ୍ଯା ପ୍ରତିକ ଭାଵର ଜାଡୀତ କରେଂ। ସୁନାରଂଗ ସଫର କରେଂ, ଅମର ମନମେ କେ ଜନଵୀ ଚିଂତା ଆଜେ। ସୁନାରଂଗ ଅମୁଖୁ ସୌବା ଧନ୍ଯା ଏବଂ ଧନ୍ଯା ପ୍ରତିକ ଭାଵର ଜାଡୀତ କରେଂ। ଯହୀ ରଂଗ ଅମୁଖୁ ଭାଗ୍ଯା ପ୍ରତିକ ଭାଵର ଜାଡୀତ କରେଂ। ସଫଲାଦା, ଉଜଲାଦା ରଂଗ, ସୁନାରଂଗ ଅମୁଖ ସଫଲାଦା ଦେତା ହୈ।